لو قالوا لي وش تختار، تتحكم في الطقس ولا يكون عندك قوة بدنية خارقة؟ <hesitation> الصراحة باختار الخيار الثاني، لأني أكون قوي بدنيا وعندي قوة خارقة أحسن من إني أتحكم في الطقس، لأن الطقس يعني أحب الشتا، وأحب الصيف، وأحب الأمطار، ومرات لما ما ينزل الأمطار يكون حلو يعني.